Gam Alla Alam non, a yi'i ɗereji am, a yi'i deftere am, min fa miɗo mi janngay ga Alla ta mettan, Alan mi jannga. Mi yiɗi mi jannga, ngam mi wodi jarrabare balɗe ɗe, ga Alla waɗu munyal, mi hawtima e Alla waɗu munyal a nani.